Aminay any zaho tsy raha mahay fa zaho mbola zaho araiky, zaho mbola tsy ary nividy trano fa ohatrohatra ka amin'ny, raha hoe hividy trano de deux cent million de franc à trois milliard any ho any ny vidin-trano.